Saka yar madam kyar yarna thata kukwa yaru ka yar tura lukwa filin jirki yara ra ƙal doya mu yarkha ra ƙal doyani mah doyari ade kwa filiniwa yara tura la ta'nya i yarku mata doya zuku yara sifiya yara thihumtari tum yara sifi ƙakari maupu tun mu mda sifi mda shiruwari akwa imi tun mda taturum tari dum mda ɗautari madam kyar ɓaudukuni dana ɓau doyani ka yarra zi akwa tashan dam- fulani a yarfur ali doma shu ana mdana ɓautali wai nar rogo tun ya duhum fari tun vitaka yar lukwa filinin shikanan tun doya adekwa fiti wa yara la tem'ya tu yaru wutu ƙwalaka mdaƙa ɓautala waina antu yar pula sintu wainani yara masari antu mautu wainauri tanta vilayaru antu yar kwasim ya wainari antu yar pila mu taɗi ƙal kasani ka tura ziwa yara nala chwi Antu kwan pula to antu tsa ƙeta tasan antu tsa tura tu tsa lifiya ka tuwa miri antu tsa pula mda viu antu da kwasimyali waina na antu da pulali miyadi turuwa da ɓura anhu oniya ni fatu gyale tun katsa katse maulan tamtu lakur tan'ya ni, tumtasi tunta wutu yaru antu ta pula usako jiri mada viu yar pula yawa usa anta pula ya kwa bara mada yar laka kanga da kwasimya waina kwana amma buba da pula ta vu alkurani amci ya kwa bara ɗa kamya mu mda vu alkurani ni a chuchatu ɗa antu yar pula alkurani antu mda vuwari antu yar pula yaran kwasim ya wai nani waina yini heɗori maula anitu tsa pula kwabari antu nda yinni puli zhaɓirni mda yimni puli zhaɓirni antu yar pakta la kwabani tu yar tsabtala kwabani antu yar nalari antu ta famtu laku antu ta tura